A damta larji baarem na leedan gwanji chinke song khar mundi sona khar mundi nang chinkya dam tarem aanyi ma to dukki me vi larji nang a to shi num to ka gokya damtar nuve dyin ve ndukku dyin ve kye luba nuke dyinuke nuke ka damtaki ndukku nu nduk nubu bunang ku kap damra nje madyi madyi larji nu ke chem bana nga kya larji barkandi baba shwat shwat jarjay barba kime wandye anyi ndarkandi ajambanyi wandye zalala nje kharakje nga pude nang zhinerem gwanji yin ta de pude tun na kap tun maita nu kunshe nga ba goma? nake dyinuke a damta remi dyindyem maitaki dyem vur chire nusu ba dyem damta suba chem ki kulang si tuna gwa jif na wandu ma mullumi tuna gwa jif na wa duma dyi nuke daidai di dyina dyinuke toropdi ba to song nu fan tu ji fan shi dyi na da nga ni nake dyi nukea damta larji nang dyinuke a damta remi chema ndola, ndolar yen washi dol- dol ndolar yen anje tuk ba woi a shang zhin zhin a shang man, man a shang woiya ni tu kus jif na tula quran nu gha tuna tik inuke anje. Nusu kashi qurban tu ghus nukha tu nusu kha woi tuda ta bukha dam ta bukkha gar kume mali nuke anje duniya kune nang damtar nuke anje duniya kalar muzhin ndolar muzhin abuu dyiku ku nuke a damta duniya kume wananga ni dyi gur nje nuke chemka dwaki shiran ba kope chem wa gab nushe magham chemki bur chire chem ghut magham tu pa remi ka shata rem yang leedan nyeezaku dyine balar vurti ku bu jimbi shak shakhadi anng shim ku khanu bu zhum ba tun wa zun nudyine sarchi nuke nu kha ma nu buu don ba wa laba nudu ghar ghai ye mullu kundu dyiku nuke nyif ve woor ba kime nanyang nga shim zunnu nu dyine ndukka nje nuke jimbi shakha shakhdi a bu nu chin nuke ka zuki za wa nu pontore bu nduk ba bu dyi nuke anja damta duniya a zalale nuke magham vurki yeremi cham yi si chema kulang si wonji tal gwa zalale nuke shina dyi barkandi no shi boote si ba aa ta gwa dyinuke zalale shi na dyi nuke barkandi no shi boote si ba aa ta gwa dyi nuke zalalle shata na ndukku noka shata nduk ba nduk ka na nu zhaaji ba kuma wanang ni wa shipa patami chem ka. Dyi nuke chema shiran malkandi kume ku larja aba tu bu yen kume ku larji aba tu kha tarop kume ku larja khama dyi nuke chemka tukki mundi si buke chemwa tuk numdi chem ka gwa tu anum shi bari a nga <noise> duma balar nu me ghar bu nduki nu bu ruktiku bu magham yang nga ndola ba nga shipkya gogo long nuke a quri kume wanang ni dyi gur nje nuke nduk ka shik ba nga zu balar bu magham tang zu dyi inye tukadi kap tanshi zundi dyine tun kap a maito bang madiyi wa num gom nuke nga duma but klenku yang za nga nu ndola ba nga a num ba wa nuke ngaa zuki ndolar kya dyi nuke leenda nga larji kap wa mbudi larji nu gwa ndola mb a toka shi num. aa toka yi bara a toka shi pooni anyi tunu buke ndola nje sho ba buke ndola, nje be ba kap to kharan bam a toka shi kya dyi pooni tunu tama gwa dyina ba bmenu buke ndola nje be remi tuga larji ka kha torop dyem ka ndola yen ba jiv nu dam fara ka <sond> ndola chem nu fan chem ndola jiv na danga nduk jeba ka ndola nduk zambuk ndul zambuk ka ndola ndukk kurba nake larjani kume wananga ni nga kar yeremi buke ka shi bushimdi wa gwa kume bdolar yen chinke dyi nu magham zuki za shemi yang jiv nuke a zu rafti bu magham a balara ye ndukku ma ku shata wara ku pa dubur ye wara ku dund memuna wara nga balar nanga kumeni nga pa dubur yeremi nga pa dubur ye wara kume ku larji kha torop ku larji kha bari.